איה כנדנ בּלי כול ואחד חסו יכּון ענדו הזכּ יחתאר פין יבעי יערסּ בחית כול אינסאן ענדו דורוף אהלאם ו טמוחות מוכתלפין כול קיקלב עלא אל-אמאן וקאן לי קיבעיאה פורסע עמעל וּלא חורייה אקטאר מושי מעקול ואחד ייבקה מחבוס פי בלאדו מיריחש להה ולקין חס גם יכּון תוואזן יעני לי בַאגִי יערסּ בלאד אוחרא ו יחתרם אל-קוואנין ותקאלפה דיאלהא, אל-חורייה חסהא תמשי מע ע-מסאוליה וו הככה יכּון ניעשו פי סלאם.